Dzin a ɔda buukuu a ndaansa yi ara mekenkanee no do yɛ 'Kwan A Ɛbɛfa Do Esiw W'ebufuw Ano'. Mepɛ buukuu yi papaapa na mebɛpɛ dɛ mebe - ka ho nsɛmpa so akyerɛ obi so ma ɔakenkan. Ɔnam dɛ <noise> ndɛ ber yi ndzɛ- asetsena no mu na ɔnye abrabɔmu nkukuhwe - ntɔhwee ntsi ɔma ohia dɛ obiara bɛhyɛ n'ebufuw do. Sɛ obiara nya bi obɔboa n' papaapa.